फ्रांस यूरोप के एक सबसे पुरान देश में से एक छे। फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति सबले पहले ले राजशाही रहल छे। और फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति मई सत्रह सौ नवासी। ईस्वी में शुरू होयल रहल छे फ्रांस अमेरिका साउथ। अफ्रीका और एशिया में कई जगह अपन सम्राज्य। बनाल रहल छे अठारह और उन्नीसवीं सदी में। अपना बड़ा उपनिवेशक राज्य बनाल रहल छे।